'Ngoj nej chuku chuku hio unanj ni 'ngo nej chuku naj unanj ro'min 'ngo kuahiu chuku hio rruhua min xuj, kwenta kunanj chuj taj si ata xuj 'ngo si a'i sisa kachi'i xuj kunaj xuj, ni unanj ke chuj ro'min 'ngo chuku tigre nej chuku león, nga chuhua xuj niko' 'ngo chuko kirij xuj cha xuj ni hio nin' rruhua unanj xuj, sani 'ngo nej chuko naj unanj ni 'ngo chuku kú li naj nin' rruhua aché xuj naj aché xuj sani síj xuj ra' síj xuj, ta'nga ke ta min 'ngo chuku chachij nga stane ni hio nin' rruhua ra'a xuj, unanj xuj ni 'ngo chachij ni naj unanj xuj naj aché sani nasíj xuj, ta'nga ro'min ke nej kuahiu si hio nin' rruhua ra'a xuj kwenta kunanj xuj, 'ngo urruj ni naj unanj xuj bé ta riki nuguan' 'na' ni 'na' kwenta hio ni kwenta naj, bé ta kuahiu nin' rruhua unanj xuj 'ngo urruj ni naj unanj xuj, ro'min 'ngo chuku kú lij naj unanj xuj sani síj xuj, ro'min 'ngo chachij nga stane chachij ni naj takó xuj kache xuj, nitaj si unanj xuj sani 'ngo stane ni ra'a nin' rruhua xuj ni unanj xuj, nej chuku ta min chuku chuku naj ni chuku hio achéj.